شوف يا عزيزي أنا أومن إن موضوع الأشباح مثير للجدل، لكن اللي يعتقدون في الأشباح أسبابهم هي تجاربهم الشخصية، ثقافتهم ،ومعتقداتهم ، والفضول البشري والخوف من <hesitation> المجهول ،أما الأسباب اللي تخلي البعض ما يؤمنون هي مسألة، المنطق والعلم ،والتربية، والخلفية ،والتجارب الشخصية تلعب دور بعد.